Rimoy onsam kan tia tuan ukulele hi kan mang tea. Tu ukulele tu kan ombor vela kan da'a nga. Kan kutvei lamin kan vana nga. Kan kutvei lam kudzung puitu anung lama ama a oma nga. Adang hawka aka lama a oma nga. Tumitu astring vonan ani, astring hi pali om trina. Tunghaw tu ji si i le e anya. Ji hi asang der anya. Tuan, <hesitation> kan kut <hesitation> ding lam hi kan da'a fria nga. Tumituan, kan kudzung puitu le, kan kudzung tsal te khan. Apleinan kan mang tea ani. Tuan, <hesitation> ukulele ayan <hesitation> kudzung tsal le, kudzung puitu. Apoi mobel te zing amenia astring hakan vapleinan anita. Anuay lam kan te khan. An apai khan. Kan pleekha nga. Tuan, <hesitation> rimoy ari tam tu rang. Tuan, asan-san <hesitation> angin atatung le anuay lam te khan. Akal dan tur te khan ala om trina ni. Tuan, tuba kha tuan la te puka. Arim ve te a. <hesitation> Tuan, tumituan. Osamda wa zir dan te. In zir dan ta om trina ni. Video en ten zir mei tu ol ani. Praktis mun pon tia ma ol ani.